මගේ පරමාදර්ශී <hesitation> විවාහ මංගල්‍ය කොහොමද කියල විස්තර කරනවනම් <hesitation> ඇත්තටම මට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි <hesitation> විවාහ මංගල්‍යයක් විදියට <hesitation> මම දකින්නේ <hesitation> අන් අයව එකතු කරගෙන <hesitation> විවාහයේ සතුට සමරන එක. නමුත් දැන් ඇත්තටම <hesitation> විවාහයට වඩා ගොඩක් අය අවධානය දීලා තියෙන්නෙ <hesitation> විවාහ උත්සවයට. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා <hesitation> පරමාදර්ශී විවාහ මංගල්‍යයක් පවත්වන එකට <hesitation> ඇත්තටම අපිට ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ කියල. මොකද <hesitation> ඡායාරූපවලට <hesitation> ඒවගේම වීඩියෝවලට <hesitation> ඒ වගේම වෙනත් <hesitation> විවාහයට කලින් කරන <hesitation> වීඩියෝ <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ඡායාරූප <hesitation> වගේ දේවල් වලටත් දැන් ගොඩක් වියදම් කරනවනේ. හැබැයි මම හිතනවා <hesitation> ඒ ඡායාරූප ශිල්පීන්ට ඕන විදියට නෙවෙයි <hesitation> අපිට ඕන විදියට පුළුවන් නම් <hesitation> අපේ විවාහ උත්සවය සැලසුම් කරගන්න <hesitation> ඉතාමත්ම සරල අන්දමින් <hesitation> අපේ ආදරණීය <hesitation> පිරිසක් එක්ක <hesitation> විශේෂෙන්ම අපිට ගොඩක්ම හිතවත් පිරිසක් එක්ක විතරක් <hesitation> අපිට පුළුවන් අපේ විවාහ මංගල්‍ය අරගන්න <hesitation> මම හිතනවා මගේ නම් පරමාදර්ශී <hesitation> විවාහ මංගල්‍ය ඒකයි කියල. එදා දවස ඇත්තටම <hesitation> අපි හැම දෙනාම විවේකෙන් <hesitation> ඒවගේම සැනසීමෙන් <hesitation> ඉන්න ඕනේ කියලයි මම හිතන්නේ.